Chiroq kaliti chiroqni o’chirish yoki yoqish vazifasini bajaradi. U murakkab sxemadan tashkil topgan bo’lib, ichidagi tokni o’tkazib berish yoki o’tkazmasdan turish vazifasini bajaradi.